Ma kolea hema ke ʻanila ʻoia no ke uā nei, a paha ʻanuʻanu ma leila no ka me ke uā nei ma kolea hema aka ʻike wau i na manawa wela kolea hema e like me ko kākou no ke kauwela nō ia mahina.